Ko ɓooyaani ko mi yehi yiyoyde nokkuuji to ɓaleeɓe nangeteno taccine maaje ko wayno Poor Medin gonɗo Kaayi kañum e Dakar toon to wiyetee Il de Gore. Nokkuuji ciftinorooji yimɓe ko ɓenni ngati ko toon kala ɓaleeɓe, ko toon ɓe toggate, ɓe nawe caggal leydi ɓe ngonta toon maccuɓe.